ña kuu ña ni kasini yu kii viti kuu ña ka´na si ixta ntatyi taku ñaa-m tahua ntikontiu ra sa´ra tahua ntiko kuantuva ntiu ra ta sa´ra kintó ixta ntiu ra sa ntayantiu ña tantiuu ña nùù in nu suku tava na ntaya´ña na ntu lakui ña ra tani kisia kò´o ña kasintiu ko´ña ka ra sá ika kuunu ntakintiu ña kuu ixta ha santiu ixta ntatyi katyintiu tyantiu ña nte kuu nte xa´an ka nte ku nte siti ka´ra tyantiu ra ika sakasuntiu sakasuntiu kásuu kua´n só ña ra tani kú kua´ña ntyi kuaa kuni mintiuku xuta ntatyintiu ra sa´ra ñaa taru tyikuantiu ra tyikuáña kasu a ru kò´o kuantiu in uvi lintiu ra sá lu´lu ñali sakasuntiu ra sakasuntiu ña nùù nte xa´an ha ra tani sinu ni kasuña ra ñaa-m sa´ra sá kuantoiu kintiu yá´a kintiu tinana kintiu ñaa kintiu tikumi kintiu ña tyantiu nùù ña in ko´o ra ntakatentiu ra sa´ra ntikontiu nú yóso ra a´ra ika tani sinu ni kuu ntíaa ntiu ni ni sinu ni ntikontiu ntíantiu nú yóso ra sa´ra kintiu ra tyantiu in ka´a tisía ra ika tyantiu in tyantiu minu tyatu tyantiu ra ta ni sinu ni sintiu kitira ra ika ra santakantiu ntii ixta ña ni sakasuntiu ha´ra ika ñaa ntakitía ntu vita ña kiiti ñaa ra ntuu vita ña sii ntíaa ka ra sa´ra ñaka hua ni santiu kasinintiu sa kitintiu lu takui kua´lu nta ku in takui ini li kontiu ntakuu ra sa´ra ñaka huani santiu ña ni kasintiu ña ku kii viti